mudaa wikii toko fudenii oll angesen woan aninn itoo tae pangedee woan aninn maishaa tinti kas takaa hinmidasin midafeno woanakasii sun malanin minkinki hiijaretiin ijaredee biasharaa tiyy midafedee woo dulenoa duledee woan akana taan kulii ishia woat jebisee.